طوطيان ډېر هوښیار مرغان دي. دوی ښایسته رنګونه لري، خبرې تقليدولای شي، او قوي څوکه لري. ځینې طوطيان تر ډېرو کلونو ژوند کوي او خپل خاوند ته ژمن پاتې کېږي. هغوی ډېر زر یادونه کوي، او له انسانانو سره ژر بلد کېږي. همدارنګه، طوطيان لوبې کول خوښوي او ټولنیز طبیعت لري.